ini oror ndide eyin. owon mma nsima mma mmi eti eti ke mmek nti nte edide mma mmi inyon inwon idi ami nkopok e mbara ndaq mkpok e mbara. mkpoe mbara ukid nkwad. mkpok e mbara ubok nkwad. mma mmi edibere anyin esie min ete min o eyin nni. sosono o iyafan ma afo emi okodohode min eyin mmi sosono iyafgan ma afo esie de omo idem. akamade emo odion emo mfen oro eka oro akamade min okodionde min koro mkpo oro nkanam kibud eyin owon nkodionoke ke edi akpan mkpo. ndin mma oro okodionode ke edi akpan mkpo eka oro amande min odohe edi akpan mkpo odion inn. mfin eke mekud ufan otu se nkanamde oro emi okotude do. mma mmi odion inn. ata akpa akpri mkpo ete ndide kuwem mmi ini eyin owon mmi oro ede oro.